Hitaande deemil wen te'en nden woni ko kemmi lisense am. So nden kaa kinniimi miɗe miiloo hono ngaɗammi so mi waɗa masteer.